الطاهٍ الشخصي يجهز لك أكلات لذيذة وصحية، ويوفر عليك التعب في الطبخ ويخليك تهتم بصحتك. السائق الشخصي يريحك في التنقلات، يوفر لك وقت ومجهود في المرور والزحمة. أنا أفضل الطاهٍ الشخصي، لأن الأكل الصحي مهم لصحتنا، وأحب أركز على شغلي ووقتي بدون ما أضطر أطبخ بنفسي.